Oyi va ba mécanicien na se o we ji turnevisira o va ba menuzera se turnevisira mibini hɛ puna oyi va ba tayɛrira se o we ji turnevisi han turnevisira oyi diara mɛ to mɛro han sire boni ba twa ro turnevisira <hesitation> a ɲubeza han twa mibin a ɲubeza a plus twa yan mibin a ɲubeza a mu'in twa yan mibini a'a ɲubeza a cirawɛ a zan oro anzo mini ji twa yan mibin a ɲan a karo <hesitation> karo yamu kube yamu han yan ɲubeza ɲan a mu'in yan don han sire boni sunu pɛ mami tonu